﻿Ninkunda obushera munonga, obushera barabukora bati, orakwaata omugusha gwamamera, obwe oraba ogwiinikire, otiiremu kashenda kugira gube gwa black, gwamara kuba gwa black oragwaanika gwayoma ogutwaare aha kyoma ose obone esaano. Reero orateeka amiizi gaabira, obanze waa- wacwaanuuraho waata harubaju ogareke gahore, oshube oteeke otundi twabira otemu esaano yaawe, esaano otagireka ngu ebire wamara ogiiyeho nayo ogite aharubaju, orinde eyo saano -eyo saano eyi waakora ngu ehore oyongyeremu amiizi agu wwaatiire aharubaju, waamara obibiike mu- mu bucket ninga obiibiike omunyuungu kugira ngu bunure, hahwaho nk'ekiro kimwe ninga bibiri, oranywa obushera bweena bunuzire.